Kôfa anapaka angofo edy e efa misy raha fagnapahan'anazy zio nataonjareo vazaha antsika gasy ko efa mahay, misy coupe ongle zay anao zany fo ampiasa coupe ongle io, angofonao môlô efa lava tapahangna amin'io coupe ongle io zany izy io zany tsy atao ah eo amy fôtibeny akagny aka boka lasa mahazo nofotra raha igny lasa nofotranao ko tapahanandraha avekeo lasa mande mande lio akeo tapahagna ata lera tsara fanapahagna azy tsy atao amin'ny ambany loatra magnanjany.